ආහාර කිහිපයකටම මුඛයෙන් දුර්ගන්ධයක් ඇති කරන්න පුළුවන් <noise> සුදුළූණු, ළූණු, කුළුබඩු වර්ග, එක එක කුළුබඩු වර්ග ඒවා කෙළ එක්ක මිශ්‍ර වුණාම දැඩි ගන්ධයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. <hesitation> ඒවගේම කිරි නිෂ්පාදන, <hesitation> මස් ජාති, මාළු ජාති වගේම මත්පැන් බොන අයගෙනුත් කටින් ලොකු දුර්ගන්ධයක් එනවා.